Ny Mampiavaka ny sovaly kaka sy sangaomby na zèbre, zany hoe zegny zèbre zegny na sangaomby, mitsipitsipika mainty fotsy rayé-rayé zany ary ny <hesitation> sovaly kosa mana- managna karazana lokony maro misy mainty misy fotsy misy <hesitation> menamena zany hoe zegny maro karazany loko mampiavaka azy ary zareo tegna anisan'ny biby matanjaka raha hoarina amin'ny biby rehetra.